Matetiky zany aho isakin'ny hariva gne lera atoriako da maharitra atraminy fito lera fa e tokony izy e tena normaly zany da tokony valo lera gn'olo matory fa nagnahy zany da fito lera iny natoriako faharetagne fatoriako amin'andro hariva.